औस्त्रलिअन् जुन्तो नतिओनल् सम स्पोर्त्स् है, हितु है च्रिच्केत्। जन्ते अरो हत बोहोत् तलेन्तेद् प्लयेर्स् हो अस है। प्लुस् अरो हत फ्य्सिचल् जुन्तो स्पोर्त्स् नने देदिचते करे, बेसि मेने फूत्बल्ल्, औस्त्रलिअन् रुलेस् फूत्बल्ल् जुन्तो करे। अरो हत रुग्ब्य् अरो सोच्चेर् हो खेल जये, रुग्ब्य्। जुन्तो बोहोत् पोपुलर् है। अरो नतिओनल् तेअम्स् हो अस है हतर्। तरु स अरो जुन्तो खन हतर्, बर्बेकुए। भोहोत् भल्। अरो सभे मने चसुअल् मेअल् थके जते। सभे मिलिके ने फमिल्य्, फ्रिएन्द्स् बिलक् मिलिके ने खय बर्बेकुए होत। अरो जुन्तो हत फेस्तिवल् औस्त्रलिअ दय्। औस्त्रलिअ दय् हत थके। जुन्तो मने जनुअर्य् छब्बिस् होत् थके हितु। अरो ओउत्दूर् अच्तिवितिएस् हत बेसि थके। प्लुस् लिफेस्त्य्ले रो बोहोत् भल्। अरो जुन्तो।